Jar shrilankan kanen sagale ishin akan nyaat rok qurtummia, qurtummi baharia, dudu ishia hinyaati. Amminen jar kunen anen hindudhi horrinen hihorti, amminen jar kunen ishin nyachinen hinyaati ,amminen jar kunen ishin fonii bines laga hinyaati, fon arbati kagadarsati kanekati, won tan dudu hinyaati fonii hata tataweafa kulli hinyaati amminen greens inen won ishin nyaat sukuma wiki fa, won ak cabbage fa, wonii akii mahogoa kulli hinyaati